Au keigu ai logo a sikuli to goi nuganai au dagara namona ta ini toma logo a tuamagiani dagarana ta tu au a sikuli to goi nuganai grade faiv a veiato nuganai au most improve prize na a gabiato benamo mo boginai a au mo lavilavi a genogoito numa gana benamo au avaga e nari barego guto tarimana vada tamagu ai a vaga iagoato arana sere isaiah gia e iaku lakavato korana au mot aim a prize a gabito benamo au ema kiragiriguto goi prize bo gani bo gabi dainai gita toma tu skyline gana ta iagoni. Skyline gana ta iagoni piksa bita gitani korana goi prize bo gabi bene. Benamo iago to ia bogi to benamo au bona brother kingsley kekei mogo e kira mato gita toma tu mero ta gori iagoni skyline gana gia prize be gabi dainai gia ta gori iagoni gia piksa ta ia gitaiani benamo gai numa tarimari mabarari asi gava ribarito even au goiragu tarimana si seiki maki asi ga kira varaiato benamo gai ga snik aut to ga iagoto mu Mo grin ka nag a iagoto mu skailain gana skailaini ai tu piksa ga gitaia to tum o brus li natuna brendon li gena piksa ta moga ga gitaiato benamo au moga taiminai iaku verere na e gabigu to korana ara mo a segagini skai skailain mo negai vau skailen ai vau a raka togato benamo piksa makina na dia piksa keikeiri piksa barana ta a gitaiato benamo mo boginai au asi a gena namonamo to iaku na a vonuvonu rageto benamo gai ga geno goito numa gana nuganai gai numa tarimari tari ge baru to kara vei asi ga kira vararito bona karavei gai moga iagoto senagi e laganito neganai au mo tau gaukana mm- numa tarimari e kirarito mai mero tu prize be gabi dainai au na baga vaga iaku na vaga iaku basi tub a gori iagoa vada skailain gana piksa be iagita benamo ma baga genogi gomi mabarari makina na bema prize bogo gabini goi mabarami same ba vinimi benamo mo mo nega be iagoma mu mai taim nuganai auna mo skailain moga tu asi a tugalekwaiani bona mai tau gau- gaukana kekei maki as a tugarekwaiani korana Egu laif taim nuganai au prize or kara kara namori tari a veini au mogesina gaburi asi a votuni senagi tru mai gaukana na e gura iago guto mo mu mo piksa gita gabuna skailain getato mo moga monai mo moga monai piksa ga gita to nuganai ganigani ma e voito ais krim e voito ilau aiskrim ta ga ganiato monai benamo mo be iagoma ini toma au gegu lagani be barego fifti nuganai ba rakatoga au tu moga logo a tugamagiani gegu tanu garori mabarariai even natugu tari maki mo stori tu asi ribari korana maigesina a tugamagini ba kirarini makina na veigana bege veiani o asigina benamo as geri asi a storini mu mai taim bema gabia bena asi be kirari mu mai stori maiga tu bava ba gwa maseani mu gurina baga varigoni bona mo tarima gaukana kekei maki asi ba tugaregwaiani bona vavine gaukana gia gena andastendin dainai gia ga iaguiato au bona brada ta gesi mogo mai gauka gesi ga iago to skailain gana mo mo bogi tu a enjoi lakavaiato mu egu iaku maki e baregoto Benamo mogesina dainai mo bogi mai tarima gaukana asi ba tanu tugarekwarini mu gegu mase ai korana au nturu maki mai stori asi a kira vararini korana vei gana asi bege veiani korana mai taim tu maguri e gwagigini dainai au mogesina tritment ta asi be gabiani mu gegu tanu garori mabarari mu mai tanobara ba iaguiani even ge garagogu maki asi ribana mu mai taim mai nai tenkiu tamagai steve.